ⴰⵔⴰⴷ ⴳⴰⵡⴰⵍⴻⵏ, ⵡⵉⵙⴰⴷ ⴷoⴱⴻⵔ ⵉⵜ ⴻⵏ ⵙⵉⵡ ⵍⴰⴼ ⴰⵍ ⵡⴰⵇⵡⴰⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴻⵜ ⵙⵉⵡ ⵍⴰⴼ ⴷⴰⵎⴰⴰ ⵀⴰⵇ ⵜⴰ ⵔⴰⴰⵡⵜ, ⵜⴻⵏ ⴳⵓⴷⵉⵙⵜ,. ⴷⵉⴼⴻⵔ ⵜⵀⵉⵔ ⴷⵉⵏ ⵍⴰⴼ ⴼⵔoⵏⵙⴻ, ⴻⴷⴻⵜ ⴼoⵍⴻⵔⴻ, ⴻⴷⴻⵜ ⴷⵉⴳⵎⵉⴻⵔ ⵎⴻⵔ, ⴻⴷⴰⵓⴷⴰ ⴳⴰⵡⴰⵔⵉⵔ ⵎⴻⵔ, ⴻⴷⴻⴳⵎⵉⴻⵔ ⵙⴰⴰⵡⴰⵍⴻⵏ.